Naburah voo burah abura pat voo geu kan sin’keu <hesitation> a in sem nu be man beya beri keu nah teu geu kah mame gbaaku koga beu teu ligeu temu kein beu beu be kunu beu eg kunu nena beu teu kum di ligeu temu beu teu beu in lin be pindu beu teu beu jan du beu teu kang du ro voo kam turu ida beu kein jana beu tab yebba beu da beu kasi ba ligeu temu kam kou beu bin kunu da beu tab fogu beu liya foga yam mai geu bin beu biya ta ligeu temu voo i sona berah in sona nabeurah in sona ama voo geu eg gab na’o koga voo vangeu yilenase i na’o da na’o ga bid song ja birai geu nuwai geu ya beu da vom mona in beura in jan jan beura i jan de pat in jan jan son beura a beu jan de kou beu jan gah beu jan in ningbe bin ligeu temu keu in gbooke be kin beu kotah beu gheetah beu mata keu ina beu i man be ligeu temu ru